A belzika ao koa zay somary toera misy-misy la neige zay i ao fa amin'ny toera atao hoe Sereine io henanaiky zao i ao zay misy la neige fe misy avao koa gnagny zavo, manjavonjavo.